Untuk cara nasu mantolo sona dedema kompor aa fua oe neu lain mahani namahana fa sona tao neu mahani nakadoto losa menit sanahulu losa sanahulu lima sona sou heni leo.